सन लदि नुम्तन्ग् नुम्तनि, वनप् मन्से सोमन्तन्ग् एब् नगिल्न मुन्नु जैकु नुम्तन्ग् दोव्न्लोअदुर् कलमु, बिउ म कलमु अरो नुम्तन्ग् बेको म ब्रे बहयु। अन्ग् अनि वनप् मन्से गोगुमत अनि, एब् एब् नगिल्नौ मुन्नु जैकु अन्दोव्न्लोअद् कलमु गुन्, बिउ मन्से <hesitation> चोउन्त्दोव्न् तिमेर् अरो स्तर् लबेल् ज गुन् मन्से। ए बोतन् जुन्ग् मन्से गुलै इन्तरुल् फिस्कोम् बेको बोम् जे ब्ल अन्ग्, बेकेओ तुन्यु बे ब्ल एब् सोगुन् मेसेस् अरो कूर्दिनतोर् दिन् गुन् होमो। गुसुदुन्ग् नैतुन् सन्ग्र जनु अन्ग् <hesitation> कूर्दिनतोर् को उनुसुन्ग् तिन्ग्कल् लयु अरो, वेसे मितिनु मिसिन्ग् थु एब् स अखो म अन्खो म हरित् देनन्ग् गिनिदोन्ग्।